Baliqni xalidinlikda, pishgan holatda uch kun, pishmagan holatda esa past temperaturada o'n kungacha saqlash mumkin hisoblanadi. Undan keyingi holatlarda esa turli xil biologik o'zgarishlar kuzatiladi.